Lee holiday ee minno nagai mm ee koro mm nagai paake, nagai new year gere, new year tee mani tontokoing apo, mu nagai, tee ung minno nagai, ee tamu toi anarukogin apoi nagai tamu arukogimo e muro-omi egu toi kokomun toi twelve kukuropogim, egu apogim ntuguiturimoro toi nkoipogim. Toi tege kokomungu twelve erugu egu toi tee aike paake mau moriro punpuku ommo tee aike tuntuke paakomo, tuiruma omi toi tuketukepakomo punpukumommo. Tee nagai christmas ere omi tee iko tee ligomma holiday ekenua ioiomunne. taim isugupa logeguine. tee aike paake pilai omi toi apagakomo erogimo egu ee nne holiday kukuropogin. Holiday ee aike puakemi toi loiloipakamo toi angarukai apo, nagai ee aike paakemi toi loiloipakamo egu tee muuro kukuremoing. Twelve erugu ee paake toi maumoriro tuketuke pakai, toi tee punpulu-ommo